No son mai stæto a New York però me piaxieiva vixitâlo in boña compagnia perché ò visto tanti film che son ambientæ a New York e m'é arrestou a còioxitæ de vedde i pòsti vedde pe in davei i pòsti donde questi film son stæti giæ. Me saieiva pròpio cao.